Lⱥ re ýn kö’ jmíi’ re lɇ e náa’ re jmⱥⱥ ra la kú köö jé dseli köö jédse tíí’ o köö jé uïí’n o köö jédsi kóoo o köö jé jedselí köö guú ngü kiéera ⱥⱥdse íⱥⱥ jé dse jiⱥⱥ’ jé dse jédse lí ro’ jé dseli tǿǿó’ re juⱥⱥ’ ra ta jmíi’ íí dseli tüu’ ná ta jmí’ íí dse jïïná kí ta jmí’ lɇ ba edse jïíná xena dse káána, xena dseli tüú’ ná, xena dse tíí’ná xenata jmíi’ re lɇ jötu jná jönɇ emare ti köö edse tíi’na o dse tíí’ j ⱥⱥ o ta jmí’ re lɇ, xa köö mⱥⱥ ´mó exin mⱥⱥ lý la´xin köö mⱥⱥ ´mó ee íi’ná jötu úú jmý’ mⱥⱥ ´mó jö ñí’ elanún kí kuli kiüü jötu tá’ oo kö’ jötu ñǿǿ’ ga ere jmⱥⱥra ejö ro’ ‘ná’ ere úu’ra kiä’ xinǿǿ exin xinǿǿ zóoté jö, ejö xinǿǿ ebii dxǿ mi kiüü käá jé dselí la’ jö ‘ná’ rejïre úu’rá dxǿ lɇ jö, jö rexíra kiä’ ‘mýy’ ere jý ba kö’ enún eku ‘laa.